Paguai ague mo kina lagu lapolo aga lau laka lafeu lauegekae laufele laniniani mo gamo apiegai kekatsi puo lapagai lalao lakatsi, one kina bomb keoma puo lai agu akatsi kinai gaina mo akapa mo la'apolo lagu kekatsi laisa lapgai lalao fou akatsi lalutsi lapagai lamai lagu aga lapagai lalao, mo apolo alao agapugeai aufele aufele amue amai agu afeu o auegekae mrs tsi ekapa ainu agu kuku mafe afa'a lkinai pagua aguega lai agu gaina mo pinauga akapa mo uma pinauga alao koa aga mo lai agu gaina pinauga akapa a'apolo puo lai agu alao akatsi time isa agu a'apolo alao agapugeai tsiapu keafia alao Lai aga famai tsiapu keafia kelao keikui aufele emai time gae auga amue amai amai tsiapu kepagapuaua agu mafe akapuga afii aufa mafe inae paguai aga pau keafai puo alao fifty toea mafe ma amai auga tsiale aofe tsiale aofe ala'ai eaimo agu mokuai koa lai pagua puo lai agu a'apolo agu uma alalao lai agu kapaina fakapa aga lai akapa pinauga e'ele koa ea mapegai a'apolo puo agu a'apolo ake pubauga e'elei mo akapai aufele alai egapigapi apagai alao gamo kekatsi puo lai alao akatsi one kina bomb puo lau time mo auga aopua elao egapigapi aisa aekaina lai aopua elao egaina e'u free time alogai mo pinauga lai aga gaina pinauga akapa. Pagua alogai ague puo, mokuai aga kopoga falao fapeaisoge gae a'apolo apeaisoge falao famai kai lai paguai puo lai kapaina agakapa aga ekainia afugai lai agakapa a'apolo agu gaina pinaugai mo akapai alalao alamai lai eaimo agu. Aloapolo alopealai aga mistake e'elelai aloafia puo lai e'ai agu kinai apolo puo agu father man fou a'story mo kagakaga story eifani'i pau mauni safa famili isai alalogo apanstory isa alalogo mo a'apolo kinai agu father man apa'ani penia gaina story eifania eifani'i mo agu ao alogo oi ufumi apolo puo agu lapa'ani penia ia inae kainagai pauma agu kai kainagai agoi ao eaisai lai kainagai ago ao eaisai fekae fapinauga pau a'apolo ague kapai agapinauga mafe agafauni'i afuagomai puo aga pinauga aoma aekainia father man lapa'ani penia aga mamaisai e'story e'free mo kinai aguagwmo story gaina lapa'ani e'story